کولمبیا د خوراکونو له پلوه یو ډېر بډای هېواد دی. د دوی دودیز خوراکونه ډېر مشهور دي. لکه «باندیجا پایسا» چې د غوښې، وریجو، لوبیا، هګۍ او کیلې ګډ ترکیب دی. دغه راز «آجیاس» چې د چرګ شوروا ده، ډېر خوړل کېږي. د کولمبیا قهوه یوه ملي نښه ده او خواږه شیان لکه «آریپاس» هم ورځنی خوراک دی.